اسئله اسئله اسئله اسئله اسئله اسئله اكثر شهر حر يكون تقريبا شهر سبعه ميلادي ,او شهر سته ميلادي ,لانه يكون حر وتكون فيه فصل الصيف وكذا اكثرها بروده يكون شهر واحد ميلادي وشهر ديسمبر لان يكون منتصف شهر منتصف فصل الشتاء فيكون البروده عاليه في والله اكثرها رطوبه واكثرها جفافا عاد ما ادري ما انا خبير بالمناخ.